<hesitation> punna jama-jamang nu ku hajua sekarang iya ku jama iya sekarang <hesitation> kullia a ka mahasiswa i jaki to, jari kullia ki <hesitation> injo punna anu to <hesitation> elek i biasa antama kullia tette sampulo tette salapang, injo pasti ambaung elekki isse jari hatangi pambaungang elek a ka biasa akrerangi taua toh akrerang i tua ta ruang jang ji, pasti elek injo ambaung ki lampa maki isse kullia lampaki kullia lampaki kullia apakunjo tetta salapang tette sampulo kunjo maki tarru tarrusu ri kampus <hesitation> nganu attajang doseng punna antama ji injo dosenga todo ri kampus a maki tarrusu a a nagnu antama i dosenga <hesitation> pilajara ki isse jari punna tala antama i dosenga okkodong kunjo maki tarrusu <hesitation> ka biasa riek kul-kulliayya <hesitation> maingi lohoro ka punna elek ki naung to, <hesitation> na tala antama <hesitation> dosenga ri elek na masa laminro ki isse pa-pasti <hesitation> ri kampus jaki tarrusu tajangi sanggenna anu maingi lohoro <hesitation> lohoro injo biasa kullia i jaki sanggenna anu sanggenna asara to, asara minroki pakunjo minroki biasa tala langsunga aminro <hesitation> montong ki rolo ri anu a ri warkop a ngopi cari-carita isse rung urang-uranga rung <hesitation> urang sipakullianga to montongki ri warkop akkae cari-carita ki biasa injo lanteki ri kost ri balla <hesitation> kunjo ki isse <hesitation> biasa <hesitation> atinro ki <hesitation> tala disakringi <hesitation> mbaungki <hesitation> mbaung ki isse <hesitation> caccarita maki isse tarrusu angnganreki accarita maki isse akdomeng maki isse pakunjo ji injo tarrusu ri haju <hesitation> allo-allo akdomeng, accacarita, lampa ri kampus akkullia iyaji injo